اللون الأحمر بالنسبة لي يربطني بالقوة والحماس. يخطر في بالي أيام الاحتفالات أو اللحظات اللي يكون فيها الشخص مليان طاقة. بعد يذكرني بالحب والعاطفة، مثل يوم عيد الحب. وأيضا بالتحذيرات، مثل إشارات المرور أو التنبيهات اللي تحذر من الخطر.